Nga nga si xi'í 'ngo nej rasun ba mare sisi bin nihia' ro', nnga kini'ín' riñan 'ngo rasun mare ni nnga nitaj 'ngo 'ngo si ba 'ngo nej rasun mare ta, nnga kachii xi'ninj nako koj, nako hio'ó, nako' hiako', hiako ba nitaj kuman nanin ro', asi baaj ni nano' si 'ngo 'ngo si ka mare kiniín' riñan 'ngo si mare ro', ro' ni kachii ni a kachiij ko' kuman ni kachii ni kichira' koj, ta ta riñan koj kixira', xira' 'ngo chrin', xira' 'ngo koj, xira' 'ngo kwej ka'anj kinahiu ra chrun, kinabin hia'ninj chrun ta nihia' ba kij kabi' kun' taj si nitaj si nihia' ruhua re' nne re' tukuá re', sisi ba 'ngo si ran' re' ba 'ngo xi'i ran' re', ba 'ngo kakin' rán' re', ba 'ngo sañun rán' re', nne re' nanin ruhua re', kun' nán ruhuo' ni kabi ni kun' ni kisí' riki 'ngo kij, kisí' riki 'ngo hiako', kisí' riki 'ngo nna. Ni'hio' ta mare ba 'ngo nej rasun lé ba 'ngoj koj lé mán, kaanj mán 'ngo kwej mán 'ngo kwej mare lé ni'hiaj re' riñanj bin kurí re' si baaj uta re' ni kutoj ni xo' ruhuo' ni uto' 'ngo kwej, mán 'ngo kwej 'ñan', mán 'ngo kwej tinin, mán 'ngo kwej nasa, mán 'ngo kwej kuri, mán 'ngo kwej xataj, bé ta bin 'ngo kwej xira' riki nna kaanj, ni kota' ni nun' kiri'ñun ni xo' ruhuo' ni uto' ni huo' ni katu' kun' riki 'ngo kij, riki 'ngo chrun, riki 'ngo hiako', ka'anj kane', ni ni'hio ra chrun ni ta mare ba ra chrun, siki' raa chrun 'na' 'ngo nane, 'na' 'ngo xataj, 'na' 'ngo xuku, akuaj xuj béj xuj bin nne xuj, ará xuj chra', béj xuj nnanj béj xuj nnanj, taá xuj nihia' 'hiaj xuj mán xuj riki chrun riki hiako', man xuj xiñánj xuj 'na' 'ngo xuku akuaj xuj, akuaj 'ngo sta'bi' ato' si kij ba xuj nánj ato'. Si stanaj xuj nnánj ato' sé si stanaj xuj si chra' achrá xuj si nihia' bin tu'hua xuj, si 'na' nata' xuj 'ngo kwentu riñun' si bin 'ngo si 'na' si anin ruhua xuj, sani mu'ún ni sé ta 'hio' si naki'hiaj ke 'ngo si-nuguan' 'ngo xuku niki, ni sé si ni'in xuj si bin 'ngo rasun kij kisij riñan re' ka mánj, man ta bin man ta bin si-nukuan' xuku a'min xuj 'na' xuj raa chrun, bin nihia' ra xuj si ba 'ngo kij ba 'ngo hiako', nabin mare ka'anj kini'ín re' 'ngo kij kini'in re' 'ngo hiako' ka'anj re', ta bin ba riki 'ngo kij bin nihia' ruhuo' ni'in' 'ngo kij mare, 'ngo hiako' kun' ni nabin nihia' ro' ni'ín 'ngo xi'í si mare, xi'í si nihia' ba si mare kini'ín ro' taj anin ruhuo' nnánj.